بيت أحلامي يكون بسيط وفخم بنفس الوقت. أحب يكون في حوش كبير، مزروع بالنخل والورد، عشان يعطي جو طبيعي ومريح. البيت من الداخل يكون مفتوح بتصميم حديث، مع نوافذ كبيرة يدخل منها نور الشمس. أحب يكون في غرفة معيشة مريحة، مع مكتبة صغيرة للقراءة، ومطبخ عملي ومرتب. بعد ودي يكون فيه <hesitation> مسبح صغير، وجلسة خارجية للشاي والقهوة.